Kula kusijna la kunkinsji jea nthiiu ngutse the jni sigua ku cha tsakjo ni ko chaa <hesitation> tsaayaa ba tsuñao ba chujni na ko kunchee thi unche nduba la ku ku unchee unchee tja unchee tja la tunajni la yaa la escorpion pero ngiva la unchee tja tiin ba kuyaa la ba ji'a ji'a tsingija ba ji'a ku yaa la ba noma be'e ba xrandaa ya bidiendo la bakanga ba ya ba yaa la unchee tja ya cha unchee guyala <hesitation> e xree ba la yaa ba xra chjon yaa ba chjon yaa la tabika chjon ixin ngani ndacha'a o thaa la ngu nchiin ntha ndathea tscamangi' unthe'. Unde yaa dathee una unde yaa ji'a ndaa tsiiñeja ba o je'a ni ndaa jinthatheja ba si no thi rindu thinga la yaa bichu'en ba jeo barika ba kjui ba la yaa deti'i bichi'i ba thi chjo'en yaa la ixin ndaacha'an o thja'an o kjua'an <noise> o thi' in na yaa date tsunaa u nyengitsona ndate chri ba ndate chri ba la pero ji'a nda tuña tsejii ba jeo ba datene ba to lathi xee ba ngaxi'in ni nthaninche'e ba dekuen da ko chujnii the ni ndii chujni nchiasee ni bee ngu chujni chriiko xra bingatjan tahoan bingatjan ba tjao ba la <hesitation> ntha tie bitja la pero ju' ntha chii ta ntha cuando nthaa bingatja'a la ka la sua bingatja'a ka ta ranguu ta la <noise> th'egu ndaya ndaya su bingatja'a ni rutha la thao <noise> nicha la rencho'o nyegitja para dajuatha la para naa xrexithana la ndabathenkjui nthaa chita thi'i tju dee tha ndandatsanga ta ndronchee tsje'e ka eeba nguee xra ro ubee xree ee see ndacha ee xree kuxima rao ro tha cuando bakje'en xru'i la bakje'en ntha ndi la thao ndakje'en tje xru'i la thea bikon see na a tjasi tamangi unthe'. Hasta asthamangi undee la goo ta dexiin x'en ba ndu guchala the tinga ba je'e ni ndo cha u chala laxrima ba para xithjeba ti no tsixee ba yaa ta kjuin nde nga apena bi'ji de bingayaa a u the be'e porque ta thii u ta thi xee ndaaatjoan nda xee ja a thuu xee ndu nda diñao ba dengaaba ngaxi in yaa la guña la nche ndua ni to ku yaa la tutuñiandu tuñendaola ba pero kjin siteendala ko nu tigaayari nchon soo tandee la nchoo la tatechinchoyoo la ti no chiiyo la yaa la ti tjeeya ntha sino ti no tjia ni yoo la yaa ti tienda para tsia xree ba tsintha te ko ntha ndach'e ndach'e da o tjaa ntha o tjeo yaa thi yalaan tjaa ba xru'i donde thi ni bitsinga xra yoo la yaa la yoo la ko xru'i tjio yaa ntha ti ni thueba la ku yaa la sunjuiba jea jia yaa la ji'i mandaya pero ixin pa nundexiya malasiguin ba sigua jna sigua ndasen sigua pero ndua ndua xreen xindua a ta the ti tethu'an ba thengani ba tjoo thengani ba nthaa la ese thema para xra chri kaba. Ntha ya yao tigentha tuchina nda nyande tu na yaa chjan thu xigoo yaa porque xree ba yoo undau ba ti undau ba ti tsaaya je'a asta sine'e ba je'a hasta sinaa ba je'a hasta tsin ndatee ba je'a nia la esnu na ch'ue ba xree ba yaa yoola ti tsayaya yaa ti naa nthala yaa kunitu hasta cha ta gaxin nxra ruchu'en sine kunchee la que mee nu yaa la gu yaa la ugurin ge ungela ri'o chimagua nche la lunxixea ngaxi'in jinche yaa jine ba yaa yaa tathime chujni nyeesena nthii ndasi'a yaa la bengo nin'go nchrii nua yaa be'e thi la kjui la kjui pero ji'i lantha nda ndinye ji'i porque ibetsaa se xroon xruan porque ngaxe'en ndenche tsinga kuro nk'e nk'e ti tsinyee je nua yao bara kjuaun yaa dabe'en na yaa la bea lantha be'a yaa la y que ngunua chrii yaa be yaa be'e nth'i pero <noise> yaa ti ndayaa ko yaa yao nchexri ndaa nda ti ti cuidadu yaa porque ku yaa lanito venenu yaa yao nkjo yaa yaa nkjo cha venenu the yemala yaa ngunyao kunito to venenu kunche'en nduba. Tarantula uta ese no mejor dejalo porque ese ani uxindaa nuala jna chrii la e je'a sineja sona e ti thuchi naa uritjun xindaa nda neua la yaa ti dige'e ba ti ti chuya la yaa ti tsinga'ni thjo la kathe lantha ti denga'ni gundee tjunji.